Mchelek iwendi tuket, ipi aal, inyo kuurkat. iiste chapuk kainde pekuuk ka ilaal maa ng'ung eng' yo, kainde peek i- i- i- ipoo peek, iindei mwaita ng'ung, ikany kochumukoon, yatukul kokaiuun mchelek kuk, irongji sapuriet kei mii maat ak- ak iin ak peek chiik, komekeer anyun ko ruryo ko me keer ikany koruryo ko nde ruryo ko maruche karipu taikaishek sosom, ko ne pek chotok minitish takin pe- pe nini peek chotok ka mii sapuryet yeikeer ine ng'o kakoruryo nda ko ma ruryo koma tii- i- iia peek kit tutikin kole ande yotok ingeet iin ko matilolchi maat koeet ichuchukchi maat kitikiin kole ko ruryo mutyo mutyo mutyo kole korook ko mee <hesitation> iteshi chumbik kakuuk tutikin. een indee inde iin inde iin mwaita akii sutu pole mutyo ike itepte eng' tapan yoo ikany kouryo kitikin komeipu anyun. Iteepte ko me cheeng ki pakuliing'ung, icheeng kichikeet ng'ung ko mende mesa, kome ip isuruku, komee otestai ak tilyonutik kuk cho kotinye anda konyorondok kuuk, andan koo ka lakook kuk, komotestai anyun o- o- o paipaenchi amitwogik ka kwok, ko rook ko ng'et iin ko eng' yotok komaka ka- ka kale chi tukul oo kongoi kongoi ka- ka- kakopaech anom so aa unotok anyun.